باع هو اكو هواي يعني طريقتين للتمن يا اما تفور ماي وبعدين تخلي التمن من تشوفه شوية اخو المستوي يعني ها والماي لازم يصير هواي شوية اكثر من التمن من تشوفه التمن شوية مستوي <hesitation> تشخله بشخالة هيجي انه سلة ينزل من عدها الماي بعدين ترجع التمن عالجدر وتخليله شوية زيت وخليه عالناص هاي اول طريقة ثاني طريقة انه تخلي زين تخلي التمن وتكليه التمن ويه الزيت وتخلي ماي فوك التمن وملح بس الماي يكون حيل قليل يعني التمن التمناية تشوفها ومن يفور تنصيه وتخليه عالهداية